O'ylashimcha bu fikr noto'g'ri chunki jo'xori va soya suti ham hayvonlardan kelmaganligiga qaramasdan ular ham sut deb ataladi. Chunki ular o'simliklardan olingan hisoblanadi va ular ham sutlar turiga kiradi.